Aminakay ndraiky miaina fiainana miaina fiaina tsisy fiantraika amy hafa zany tsy raha zany tsy lôzika aminakay. Ameko exemple anareo ohatry oe za zao kô ohatra hoe manana entreprise karaha reny zany de misy fiatrainkany amy hafa foana zany na za tsy mba arahan-jareo zany, io zany tsy maintsy misy olo mitady asa aminao, misy olo mila fanampiana aminao karahareny, eo-.